Izy koa misy toeram-pisankagnina ef- efa pare ndraiky ediny ny raha ataoko magnano kompoze o, de mofo ravingny, de godrogodro de katilesy de sambôsa de nem.